أول حاجة نجيب البراد نمليهم مية، <hesitation> ونصب فيه الحشيشة، ونحطه على النار لما يغلي، بعدين نخليه يتنجع شوية خمس دجايج تلاتة حسب ما جوته إللي نبيها أني، بعدها نصفيه، ونظيف عليه السكر، نصبه في طويسة <hesitation> نخلطه يا بالحليب يا نصبه بروحه مع الكعك، <hesitation> والحاصل إني نحب الشاي خفيف هلبا ما نحبش التجيل.